साइकल चलान केवल शारीरिक व्यायामकि एक अच्छो तरिका इकल्लो ना हए, जा तुमके प्रकृतिसँग जुडके रहन फिर सिखात हए । जा प्रदुषण कम करन फिर योगदान पुगात हए और स्वतन्त्रता और रोमञ्चक अनुभुति फिर देत हए । तमान् इतेउते साइकल चलातपेति रमाइलो और शान्तिकि अनुभव होत हए । सँगए जा स्वस्थ्य रहन ताहिँ एक इको–फ्रेन्डली यात्राकि विधि फिर हए ।